पहाड़ी बकरियाँ मे तीव्र ढलानों में चलिबे की अद्भुत क्षमता होत है। यो उनके विशेष शारीरिक अनुकूलन के कारण संभव हुई पात है। उनके खुर चौड़े और मजबूत हत है। जिनमें रबर जैसे ग्रिप होत है। जो फिसलन भरी सतहों पर पकड़ बनाएबे मा करात है। खुर कोर वाले और उनके सिरे कठोर होत है। जो पथरान या चट्टानन में छोटे सिरेन में समायी जात है। और उनके चारों ओर को नरम भाग झटके सहिने में मदद मदद करात है। ईके अलावा उनके लचीले पैरण से वे संतुलन बनाएबे में सक्षम राहत है। इन बकरियाँ की रीड और शरीर लचीलेपन हुईबे के कारण तेज ढलानन पे चलिबे में मदद करात है। इनके ऐसे खुरान के मारे जे शिकारीयन से बचे राहत है। काहे के मारे जब कोई शिकारी जानवर आत है तउ ये ऊँची पहाड़ियन पर चढ़ जात है। और वहँ कोई चढ़ नाई पात है। ईके मारे इनकिनजान सुरक्षित राहत है।